أنا نفظل إني أتحدث مع الحيو- <hesitation> مع اللغات الأجنبية، لأني نجدر هيك نتواصل أكتر مع أكبر عدد من الناس، ننشرهم <hesitation> ثجافة حلوة، <hesitation> نعطيهم بانطباعنا أهلي ثجافتنا على ديانتنا، لكن الحيوانات شيء مميز، <hesitation> ببساطتها، فطرتها حلوة <hesitation> حلو أكتر إنه إحنا نتفرجوا عليها، نلعبوا معاها، نعتنوا بيها.